Je'e po'op arroz tyam he jue myak makayëp xëjkotyë o este t'sey kyanëjotyë, t'sey wi'inkabyë, t'such wi'inkabyë mole jotyë y t'saps arroz tyam yë xëjk myaj mëkayëp më queso o neyb najtyë dun jo'otë at'sokyën.